teatrin e gjen, nuk ka gjw qw nuk e gjen n televizor e kam pa...

Jo, asnjw lloj muzike nuk as qw ... di, se don me luj, po m pwlqen muzik shum familje ... jo nuk luj nonjw lloj muzike asnjw send ... nw pwrgjithsi muzik m pwlqen, jan t bukra jan, t qetsojn...

Me, ktu afwr ku jam un, Cfar kafshe ka me pas? Hiq qen e mac sa do... ose dhe me fjalorin pwrpara ... nuk ka tjetwr kafsh, mendoj jo, nuk ka ktu ku jam un, jo njwher, kafsh kam, ... ktu afwr nuk ka gja tjetwr.

E, si e kena na ekonomin e shpis. Po robi kur asht me fwmij nuk a rruga si thojn ... me qen robi shnosh njwher... ekonomia wsht me kalu, mana, veC t jena mir e shndodh... Ca me ba...

jo mor ku ka ligje t forta tashti a jo? Ligjet jan zbut se mir a me i pas pak ma t shtrwngume, po Ca me bo, mir asht se ka nonj ligj qi kushedi si .. me tjera me e bo, me e bo Ca me than ?

E, si a koha n Shqipni? Po koha n Shqipni mirboll asht, mirboll, mor, po, jo keq, ... s qe ftoft, frynte pak, ko pranvere, edhe pak si freskwt ... mirbolll a, jo keq, koha s a keq, jo, mir asht.

E Ca uro ke fmijt. Po pwr fmijt Cdo prind, Cdo nan, e Cdo bab uron ma t mirat e bots, pwr fmijn e vet, ...me dhan Cdo gja ma t mir, t jetojn edhe qashtu si gjithkush pwr fmijn e vet C e do me i pa mir e ma mir....

E sa e pwrdori un telefonin? Mirboll e pwrdori, jo shum shpesh jo, mirboll njwher qesh tu me fol me fmijn e, me fol me ropt e me njerzit e shpis ktu se s kena afwr me fol me ta, ka kanjher fol...nanj sen a... po jo jo, s a se e pwrdori shum... pak e pwrdor

A tw pwlqen me i Cat (e chat)? Po, mana, me i Cat un nuk jam tu kuptu asnjw fjal, po m u kujtu, se kam nii nanjher, i Cat, mana nuk e dii Ca do thot, e kam than nji her mana, s a tu m u kujtu ... C do me than i Cat, jo, pwr zotin, po, mana, nuk e dii, nofta edhe e di, po tw mw kujtohen ...

lloj Ca lloj smun-je? Po Ca lloj smun-je? tefa koh lagshti, me koll gripi, po isha ftohur... smun-je tjera se pwr gripn e kalojm, edhe jo mor nuk asht se kena nanj smunje, nanj gja, po zotit ... nanj grip, a nanj send, po ata kalojn gripin, o, tw tjerat ishalla na run zoti.

A di me i dhan makins? Jo, mana, jo, makinwn s e kam msu, mana, jo un nuk di memi dhan makins, mana, po mir a me dit me i dhan makins, nim asht ajo, .... nim asht makina, duhet, po un jo, mana, nuk e di.

E C a kjo pytje mor pwr zotin, kujdesi pwr njerzit e vdekun. Po kujdesi, ne t i fusim n dhet, zoti kujsdeset pwr to, njerzit e gjall me u shku ndonjher ke vorri, me u pastru qato vorre t jau ndreq kush e ka t ndfrequn, me u nez nanj qiri, a nanj lule, kush munet edhe shef dokush ...

e po ne shkollat tona pwlqejm ... shkolla tw mira jan, jo t kqija, ku i ka me msu fmija se Cdo gja pwr veti ka me e pas, po, po, shkollat jan t mira, msim bojn mirboll, marrin jo keq, po e rwndsishme t jen shkollat .

E kush a kwngtari jem i preferum? Mana s a se kam ndonj kwngtar tw preferum edhe flas si kwngtar a kwngtare me ... se kan dal kang t mira boll, s a se kam mwndjen te njw gja, po n pwrgjithsi m pwlqejn kwngtorwt dhe kwngtaret popullorshit, kta qw knojn kang popullore m pwlqejn mana po, kto knojn mir

E, po pse mendojm se qielli wsht blu? Po qielli a blu, blu i kaltwr apo koha e kthillt si i thojn, po kur a vran nuk a se asht edhe blu qiellli.... se bin nji mjegull, ka re, ka ... kur asht kthiellt ,,, edhe qielli blu i kaltwr ka me qan,

E si kan qan fmijt knaqw... e jam e knaqme... po Cdo njeri ka vwshtirsinat e veta.... po kur s ke ndonj hall tw madh duhet me qwn e kwnaq ... jam e knaqun kur njerzit jan mir, ... kur i bwn zoti prind edhe kur i kan fmijt mir, kur Cdo gja jan mir, i kan mir, pastaj a knaqsi n jet, Ca t i marrish gja ksaj jete...

Po, re, si s' ka jeshillik. Jeshillik ka, po, ka jeshillik, po, re, po s pati jeshillik ktu, ku ka me pas? Cdo ven e ka jeshillikun e vet...

E ku m pwlqen me shku? Me shku... N Shqipnin ton ma mir. Ca me bo. Ku t munet robi. Nuk a keq. VeC me e kalu mir. ...

me than di ... si prrall e si kang. Qingj i vogwl be be ba, ajde shkojmw bashk te ara, un mbledh lule ti an bar, edhe kena pas kam nji mace nw shtwpi kena pas shum...

Kur keni familje, wsht luuft, jini familjar ... a mir, jo keq... [???]

e, cila a dhurata mw e mir qw kena marr. ... dhurata ma e mir asht ajo kur bahet pwr her t par

E, si munen bankat me majt lekt e sigurta! Po ata pwr nwnt muj... edhe shteti a mrapa, shtet... shteti ka t drejt ... me i majt sigurta se ... sa banka ka .... lum ai se ka me pas ke banga ...

e, me than istorin e familjes teme, istori e familjes teme a istori ... nuk ashtw ... jena njw familje e thjesht, njw familje e thjesht, jam rrit nw njw familje t thjesht, po prap qeshtu...

E po, mor, Coja e mir a, s a e kee Coja, e ku ko njerin egwr ... me pi ... Coja, jo e mri asht, nuk a se a e keqe, po, mor, po, Coja m pwlqen, mana,

..... Si fillim jan t veshtira, a mir kur ti kje njeri pak i padit si i thon, ...,

e Ca rrobash! ashtu me stilista, ... edhe t lame, t ekurosme,... s wsht se kam shum problem pwr rrobat, e mir, nganjer e maj veten sa ka lezet...

E mor, njerzit nw mosh tw ndryshme, varet dhe nga njerzit, ka njerz edhe nw mosh dhe din teknologjin, po ka dhe njerwz andej nga zona e veriut pwr shwmbull si nuk kan qwn shum t shkollum edhe ku kan pas t shkretwt gja dhe hasin veshtirsi me kwrkue nim edhe prej dikujt me i nimu me kqyr nonj telefon e nonj send, jo, nanj teknologji ma e gjat, jo,

E, si kan me votu njerzit n venin tem... njw lloj si nw vene tjera... njw lloj mor votojn, nuk a se ka ndonj ndryshim. Ata shkrujn votwn n at letwr, e fusin nw kuti, njw lloj si nw Cdo ven, n vene tjera, Njw lloj asht...

E a di nonj nofk nw shqip, pwr zotin, un nuk wsht se a tu m u kujtu, nuk e di se Ca do me than, jo, mana, jo, pwr zotin, s di gjw, s e kam nii ...nofk, nuk e di, jo, jo, jo, besa, nuk e di, nuk e kam nii, s e di.

Po n pwrgjithsi muzik mu m pwlqen po ma shum m pwlqen Cato muzik popullore, veC ato t veriut pse ato jan t mira, m ato knaqesh, s di nonji Ca me than, po t mira jan boll, muzika m pwlqen, Cato popullore, e gjen muzikwn, e gjen,

E, e drejt, ma mir se baba e nana s ta kallzon kush rrugwn ... drejt... ata jiher jan ma t fort e ma kryesort qw t drejtojn nw rrugwn e drejt ... mrapa msusi, msusi asht... t drejton m rrug, e me msime... po si bab e nan nuk ka kun... baba e nana pwr Cdo gja ....